Animal can live on each other in in dah way dah ley way ley in group ley way they move as ley way ley ley ley eat because if you see three four opossum moving you can see neh moving in number and ley other person stop to listen you can see ley remainer two or three will stop too when la person la other animal keep moving they will follow and when la animal stop and listen again ley will also stop and listen and then when ley see food all alor them will come so I believe ley can ley can learn from one another or ley can move with understanding with one another.